نفضل أني منكنش مضطره للأكل لأنو الأكل بالنسبه ليا حاجه مم- مزعجه، نتمنى أني دوما نكون مشي جوعانه شبعانه و منضيعش وقتي في الأكل لأنو بالنسبه ليا الأكل مضيعه للوقت و يخليك ياسر خامل.